اكثر لعبة يعجبني العبها هي كاندي كراش اتونس بيها واكو مالبزل همينه كلمات متقاطعة يعني هواية العاب بس هي هاي اكثر شي اني العبها